Eyi ẹpa, ẹta ẹnẹ ẹhọ, ẹhili ahapa, ahata, ahanẹ igwo, igwoleyi, igwoẹpa, igwoẹta, igwo ẹne̱, igwo ẹhọ, igwo ẹhili, igwo ahapa, igwoahata, igwo ahanẹ, ofu, ofu cheyim ofu chẹpa, ofu chẹta, ofu chẹnẹ ofu chẹhọ, ofu chẹhili, ofuchahapa, ofu chahata, ocu chahanẹ, ofuchigwo, ofu chgwo leyi, ofuchigwo ẹpa, ofu chigwo eta, ofu chigwo ẹnẹ, ofu chigwo ẹhọ, ofu chigwo ehili, ofu chigwo ahapa, ofu chigwo ahata, ofu chigwo chanẹ, ofuẹpa, ofuẹpa cheyi, ofuẹpa chẹpa, ofuẹpa chẹta, ofuẹpa chẹnẹ, ofuẹpa chẹhọ, ofuẹpa chẹhili, ofuẹpa chahapa, ofuẹpa chahata, ofuẹpa chanae, ofuẹpa chigwo, ofuẹpa chigwo leyi, ofuẹpa chigwo ẹpa, ofuẹpa chigwo ẹta, ofuẹpa chigwo ẹnẹ, ofuẹpa chigwo ẹhọ, ofuẹpa chigwo ẹhili, ofuẹpa chigwo ahapa, ofuẹpa chigwoahata, ofuẹpa chigwo ahanẹ, ofuẹta, ofuẹta cheyi, ofueta chẹpa, ofuẹta chẹta, ofuẹta chẹnẹ, ofuẹta chẹhọ, ofuẹta chẹhili, ofuẹta chahapa, ofuẹta chahata, ofuẹta chahanẹ, ofuẹtachigwo, ofuẹta chigwo leyi ofuẹta chigwo ẹpa, ofuẹta chigwo ẹta, ofuẹta chigwo ẹnẹ, ofuẹta chigwo ẹhọ, ofuẹta chigwo ẹhili, ofuẹta chigwo ahapa, ofuẹta chigwo ahata, ofuẹta chigwo ahanẹ, ofuene, ofuẹnẹ cheyi, ofuẹnẹ chẹpa, ofuẹnẹ chẹta, ofuẹnẹ chẹnẹ, ofuẹnẹ chẹhọ, ofuẹnẹ chẹhili, ofuẹnẹ chahapa, ofuẹnẹ chahapa, ofuẹnẹ chahanẹ, ofuahata.